M- misy karazana trondro maro tokoa raha eto Madagasikara ka raha araky ny hevitro a dia maro tokoa izy reo. Misy moa ny trondron-drano mamy ary misy ihany koa ny trondron-dranomasina ka raha vinavinaina reo de mety misy any am'karazany telonjato any.